Sen na ka, nyo nating komainy fatsuts fiisok rou fo mes vaviny fiisen mee tan toto tsuri ri mas nat ror tan tsunaun ge ri mas nat ror tan kat rof ri mas vovou faarof ror ya, tsue non na buk a taabos, nainy mi kima kima kamirom kat rof, ge tsikia tu kat rof tan toto tsiau nyi baruu vavis rom ge. <noise> Nyi nat tan sen na ka. Sen na ka nyo komainy fatsuts fo mangai tsunia ge, tan nainy tan manaats ge ri mas mongon tsue ror, ten tete tsuri ge pupu moun ge pupu tsoiny ge pupu moun tsuri nai kakaa rori fan ri gian fiisen miror ya, ai tsun.